شو أنا واحدة من الناس منحبش برشا الموسيقى يعنى في العادة نحب نسمع الكلام مثلا الكلام بتاع الأغاني أكثر من أنواع الموسيقى، أنا أظن كان يخيرون بتبختار الموسيقى الهيب هوب على خطرا تحسها ما تعاودناش بترقص عليها، خير من الثقة الكلاسيكية اللي بصراحة تجيب لي النوم يعني ما هياش ذوق، أنا واحدة من الناس ماذا بيا نعمل أهانى أغانى المهرجانات مثلا تاع تهريج وتاع جو وكل.